أفضل نصيحة تلقيتها أنه هونى عاحالك، ما تاخذى المواضيع وتكبريها، خذى كل موضوع بحجمه، هونى عاحالك منشان صحتك، هاى كانت أفضل نصيحة، شى شخص حكاها لإلى، كيف طبقتها فورا، طبقتها على كل المشاكل اللى مريت بيها بحياتى بشغلى ببيتى، طبعاً كان لها أثر إيجابى.